. Mkpo emi nneherede mma o nke kudde mna nkan eti eti ech ini nkekade, nkeka ebi kied ekuudde Warri. Nkotu nka, emen nin eka ndidee mkpo ke akamba ite mme owu esinyuñ ekade ekedep mkpo. Modiọñọ ke nkeduk esid ncuhore ntetie. E di ke kpe, ọkuk eno min mkpo kied edoho nketie ke mkpo ite ntie ke mkpo itie nte mbere, emen mkpo kied efuk inñ ke anyin nte Nte nfukae mkpo oro ke anyin ami nkesie ekpeme usie mkpo, esiside mme owu. Mkpo oro emen nin nte, annyin nni osuk esie mkpo oro, emen nin aka, emin nin aka, emen nin aka tutu eyem ndisukhọre min nsin ke ebube, ami ntie ke nkan emi mboñ mkpu, mboñ mkpu, mboñ mkpu tutu mkpu mkpu. Modioñọ mfiak ntie akako ndikud nte ekọñ enwanade, enwana ekọñ esi ikan etip tau, ami mleọñ mkpu nkere ke etip min Mme mkpo enni nkakudde anam min nsak imam tutu usan oro edi oro.